Ewa Hitanao zany, zaka reo iz- trop koa hoaninao manta mety hamparary kibo, ein! <hesitation> kabarin'ny kabarin-jaka nambarako teo zao: hitanao kida io kôfa hohaninao manta izy io tsy masaka tsara izy io, raha io mbola misimisy ditiny raha io mety marary, to de mety marary kibonao bakeo ein! mety valan-tay mintsy anao bakeo ein! fa ny avantageny ndreka izy io koafa hohaninao manta ndreka izy io; ohatra zao hoe ronono hoaninao manta zany, tsisy zaka very zany anatiny ao nambaran'ny laolo fa, iny izy ndreo tena tsara izy hoaninao manta zay s- sotronao manta iny.